أكتر شي طريف حصل لي كانت لما كنا بالسوق مع الأهل و كان في كيس مليان بالفواكه حاولت إني ارفع هذا الكيس ، و لكن بشكل خاطيء ف انزلق مني وقع علي الأرض ، و الفواكه صارت تروح يمين و يسار ، الناس كانو ينظرون و يضحكون و أنا كنت محرج في البداية ، و لكن ضحكت معهم في النهاية لأن الموقف كان مضحك.